Jue yë dun yë jedun xu'un yë tsu'ukyë në ko'o bi'i jedun este <hesitation> chyamëk xu'unë yë pero nëkx yë pyakënyë në ko'o yë dun i'ijnë, tams yë t'sëbox oy yë jëxpë yë a'ax yë nyanëmbyë naranja lima y tët's yë a'ax nyënëmbyë mandarina, mëdyë ëch oy jëxnë juëbyë yë mandarina porque oy bi'i yë më'awat më'ëbëkëp jadunt's bi'i ni'iy kyan o ti'i mëdyunam jadunt's bi'i du jëxëp.